Mm nicu tetehua nehcus siempre tlahtlatoucah tlucah tlahtoua tlauca ihcuac ualmobicas totahtzin, nica mopanoltis Santa Cruztla, nica mopanoltia la Virgen, nica mopanoltia Augusto, nica mopanoltia Calpulpa, ompa mopanoltis sa, sa, sa ompa siempre ompa ontlami hasta riestro. Tleca porque ihcuac mobicas totahtzin tlahtlatuca uh uhuac mobica tothatzin ya cah nochi ohnca, ya sentli, yeh yah ohnca sentli, acmo acmo tiapismiquih, tleca porque ya ohca nochi tlen itcuasqueh, masqui sa itzintli, masqui masqui sa tla tlaole, ya ohnca totomochtli ya ohnca, tleca porque tehua it tehua pos tehua tehua nochi itpihpiah, ticpihpiah itzintli, tlaole, tutumochtli ticpihpiah, pero cuac ihcuac mobicas totahtzin tehua amo titicpihpiah niontleh, amo titicpihpiah niontle nitlen itcuasqueh, pero cuac yacah imobica yaticpihpiah nochi, ticpihpia yetzintli, ticpihpiah tlaole, sentli, tutumochtli, nochi ticpihpiah. Tlauhcu pero ino tehua tiabeh teopah totlatzahtziliah para mati maticpiaca mahcamo queman matechfaltaro maticpiaca nochi tlen itcuasqueh, porqui tlamo itpiasqueh timihmiquisqueh, ua ihqui tehua titiabeh teopah totlatzahtziliah masq ui sa senti senticantiela toconcuah toconquitzah toconquitzah para mat, ma Dios amtechmopalebili, ua noihqui totlatuc, totlatuc noihqui mamochiua para titlacuasuqeh. Ua ya ica non namechmolbilia tehua ti pos, amo ittosqueh tlalibisca ittlarespetarouah, pero ma, pero lo mientras quiemah titlarespetarouah porque tehua ticagradecirouah tu tu a toTahtzi, siempre ticpihpiah, timpre ticchiua senti yiluitl pero bieyi yiluitl, amo tzitzicotzin bieyi yiluitl mochiua tehua nican. Cada teopantli quipia tle iquichibas, yacah lultimo Santa Crustli u Calpulpa yeh ino yaquichiba bieyi, ya ri Diestro ocachi bieyi, ya quichihchib miac, pero miac tlalibis quichihchiba miac, tlen quicuasqueh, yielutl, ayuhtli, uachmule, nochi quimahmaca, tamale de yetzintli, de yeistla, nochi nochi oncah. Um.